כנפצ׳ל נִרסֶל רִסאלַה נַצִיַּה חִית כַּתְעְטִינִי לְוַקְת נְפַכֶּר מְזִיַאן פַאש עַ׳אדִי נְגוּל וְחַתַּא אֶשְּשַחְ׳ץ לְאַחֶ׳ר יְקְדֶּר יְגַ׳אוְבּ פַאש יְכוּן מְרְתַאח בְּלַא אִסְתִעְגַ׳אל, אֶלְמֻכַּלַּמַה מֻפִידַה וּלַכִּן אֶלְמַרַאת כַּתוּן מֻזְעִגַה אִלַּא כַּאן לְוַקְת מַא מְנַאסֶבְּש, אֶרְרִסַאֶל כַּתְעְטִי חֻרִיַּה וּתַנְטִ׳ים פְּאֶתְּוַאסוּל.